Ma tem eo to teh akuk no si, eo si teh no eo si gunah ru'en a si vahik ma ru'en a si vahik ma ru'en pa va'uv. Eo to iuh no ba eo to teh akuk no keo, mamoi tem eo to teh no eo si va kokoman nonoh pa arah suk a taia arah hobbie peo. Beo arus akah no pa kiu eo pasi no eo pa arah. Ko gon ama tah peo eo to ikta sue vanat pet e weh peo. Veh beo iuh rakah no, eo pa koman nom ba ito me amun kaneo. Eo pasi gon ama tah peo, ununun a mamoi o peo ko pa vabet vakuania komano bek i koman rer ba akuk vengen o kanon arah to tenon koman. Ama tem ir to hiv aneo eo ta pasi ta morok eo pasi teh amot akuk no. Vengen o tem eo to no eo, ama avu peo pasi suk er peo, ki pa koar akor aneo si, eh to no akor meh ma avu peh o kua to ikta suk nomoa si. Vengen ama morok akuk pi, eo pasi no eo, ko nung ama peo. Noh eo tahi, no keo gon ama tah eo pasi gon pa arah in, im kareos ge gon komba ge a taia ko pa no eo pa arah. Nom pasi arah nem, enom me ama avu peo, ama avu peo pasi arah pet erer pir anat arah. A meh kua ti a oete pasi ruv non pi i anat ruv. Tem enom to epina mohin to taurev eo pasi sue ki ra oer ba. Mohin to taurev en va redi po em kea si no a err. A meh papan pasi sue, ear pasi pon nos goe ta no va'i a taia pasi enn arar, ear deh po vure ma ama tah nih pasi va maman non a hanan no ka hiup ati atah ma pe'he. Tem ir to gon ma mah tah pir kenom pa vabet po bek nom pa ununun ama yian nom to reh, keo pa sue kira oer, tenon antoen an ear- ear pasi no er a'i. Ma tem enom to no bat nem namban pasi hiv anom, "a vuton sumbun, eom ha komani?", nom pasi sue akuk nem ba. "Nom me va vihvih nem noman tahi." A meh papan pasi sue, ir arium o vuton sumbun to ong ban en to taneh ban koma pa von pir a'u tahi. Kir pa sue rer sih ba eh eo a von peo tahi, eo a kovoh va komano tahi. Keo pa sue kira na oer si ba, i to hiva rakah non suk eo to ambuh mani komana tahi pa ma vih me sinaneo me tamaneo eo a kori roh. Eo pa res koman ovoe no o boneh ki i pa tavus o en ba, eo seke free no eo to nonoh pa arah. Tem eo to nonoh ama avu peo pasi pa'eh ep kaneo pa'eh taruin suk akuk er. Vengen o tem enom to vos aniu von, ahik ta ti pasi morok suk a taia, ir to ep vurer ba nom to deh vure ma pa ma varonah ve nom pasi va'oret mea tah enn va mohin. Keo pa sue kira na oer si ba, ahik ta tem eom pasi heve mea neo suk a taia eo a ti vapu arah. Eo to tavus pino ro oem ba, eo e weh pa arah vateh. To ikta reh anon anon eh pasi met si, o ito sue a kananeo. Eo gen to sue kana oer si ba, e eom to me pak a met koman pasi kurus aneo beo nonoh po a va'i. Eo pasi vaneah eo pa tahi va'i.